ùwá màana ti agaga blù úni ɖí ìjànta ù wá màa tà ŋà agaga blù úni ɛɖí iklòklo kíni kátá lɔ̀ɔ.